Marobe zany gny pitsopitson-draha hita amin'ny ordinatera koa na de hoe tsy nandaly nianatsy loatsy aho. Alantsika zao voalohany disque dur, carte mère, batterie, clavier, marobe zany gny raha hita amin'io ao. Regny zany ny pitsopitson-draha hita agnatin'ny ordinatera ao zay atao hoe solon-tsaina.